Itaan kepoloor tomojong egogenger itaan ngini tani asakakiri kotere lanyuni ichi itaan niwainga akitumia etine ngolo asakakin etime lokolong asorokanea ngesi sasa itaan ngini ipiyoni asakar eperi aha ngesi anairi lanyuni itaani ni emojonga tobongo itaan kok ikoku nich tarau nabo ibobonenakin ilasanakin ngesi nab ilasio kama ikoku nichi isumujio ejogenger tani itaan ngini asakar akimuy tani aokun ngakipi bon sasa ngitunga lukolong envishngate alomaisha alokong akwansa taani ngini tani kemojongoo lanyuni ngaropiyae na retirement tanyam ngaropiyae nguna sasa ngitunga lupenisomato eyogenger emaisha ipiyeni itaani ngini tani asakar ngiketunga. Arukuman odeishishi eyakar kuwom odeisishi edekadekat jiiki paka tamarai arai takona ibnere ngiiri nyo kotere tu amojong. Amojonh ngina ebuni amojing ngina paka eari itaan ngiri eyanyunyi nabo nikinaklyong ngidawae lua tibi kimat iyong ngidawe ngulu. Tamamakar akimiy taany jiki ngichantaany jik eshida kiboikin jik kogina tanyan eshida paka akwaar jik na itonea karai ngikori dae ngiche kingarakis robo peke akwaar iyong ngikon dae taanyan robo eshida paka jik toton keya kolong ngaropiya kon kolong lwakirit washe. Karai ngaropiyae na retired tanyam robo retired kon paka akwaar lobeyo epressure toting epressure toting amakibalanangare ibere nibeyo epressure egogong saan akimentaingare ibore be epressure saan alotunga aluyakatar emaisha lokagongon. Ngutunga lu emojongito akirumentaingare egogong saana. Lanmyuni iyong haan akimentaingare epressure ngolo egogong kotere maybe atamario itaan ngini eraki ibere be epressure esaki akimiy esaki epressure kechekingae kela akwaar.

Ka akinentaingare kechikingae kila akwaar nyaraki tani nabo tongoo. He nabo ngasaa na isiekinea iyo nabo akitam atamar kachakasi ngikatee benyo benyo benyo. todok jik epressure lokong tudok ani akidok ngina taanyu robo iyong jik ngichan. kitobuwor losibitar odiochichi kitobuwar lobitar paka tani tarau itaan pass niarai itembe cha kengina ninye unio ekon pressure kitaar. na imamakar ngaropiya ikokinia mam ibore kokini loton robo tu kitokienyikis ngitinga ken nitutoni toton nyenguna makei nyenguna.